الا بغيتي تكون عندك بنية جسدية قوية اول حاجة خصك تمارس الرياضة و الرياضة ديرها فالاصال من الاحسن باش اعونوك الالات الرياضية و عاونوك الاوزان وكون كوتش اللي يوجهك و تختار بالضبط على ياش بغيتي تخدم و كذالك خصك تاكل الأكل الصحي و تنعس بكري و تكون مرتاح نفسيا و جسديا